امش مهتم أوي بالمستئبل ممكن يكون فيه ايه بس اظن ان هو لو عرفت كمان اسبوع ايه ممكن يحصل فهسيب مجريات الاحداس في الحاضر زي ما هي عشان ما غيرش في المستقبل عل-على حسب ان عايز اغير فيه او لا زائد ان هو هستفيد بأيه لو غيرت